Nau ke siro eha eviri katona amo ambuto embo kose pamone kose uwe awo amota minembari awo doauwe <hesitation> ijekari amo uje kuri minim bora awa atona embo kerembo pamone kerembo amore iji wito fuza iji wowoza angarira efoi ifoi puto wuzito fuza amore ingo te hamera aura nango enifo amo mawi dizore imera enifo amo ma eto ainato mara enifo amo ma puvuto fisu ugato imera aire fisi wu kurujae awo kere awo <hesitation> degato ize kurei or degato re awaro kora wo eiza aire amu ufo awo wuwuto embo be uwe pamone be uwe awo iriketo awo hamo noi meme kame awo eru rou awo rembezo ove puro openi ena erim bena umbena parena pazenamo ke ove awo atoa meme awo wute embo uro pamone uro meme awo iri kuruza amoto atimane ere kuruza pure ruma puvito evetue meme iri kuruja ami iri kuruja ora Amta be amore ifo wuje eiza pambuto iji wowoi ure wowoi memere iriri kuruja awetore meme aifoa awo toati ufoikehe awo ena orembatoe mireri noi imehe awo arufu uem meme bato oipa evedi serekato meme batoeuka ifo ma angato amo - amo meme uja vike koriri amtero pambuto meha tuza siwo jawote - jawote mendo pambute meha tuza siwo ewi dono amo meme uja amo ai atote siwo mahangato nongo deto hamo wuwuto toda kerembo ukei awo ami nanina bowu uza amo ereto pambuto Monu hambuto pare tende eha timbuto deha pureha koveha awo umbuto puto tufo eiza ra awu uroi amo rembo rambo amo namo mo mena evira re namo doatone awo atoa awuwue amore umore eumbe eni awo angiri noi miroro miretu ujora or miretu ujora amta be amore hamo amo hondate uju uja hamo noa aminare nuha isari ware mani are nuha pasimbate dere harim mane nuha awo pambuto umo kurari are mane hamamina boumbuto pure tuja Bou enifo amo akarira ate kerem bota bowu awo bowu simam bera amore ke iri ke rona iri ke anga arira ke jawo bowu amami afere kurija amore bowu ama afere kuiza eamore ehai kuwea amo numu nua simba eha awo umbo akarira keremboa aire embe enemini mo simbasa awora eto awo ivu aze kerembo inonta ora aire azeamo ivu hondatare harimae ivo amo aze hondatare harimae amita be amo kerembo amena tu amo pete arum bera aweto Mireri ta joi awo enanamo ondevita ause awa afora umo kureruta ause awa afora pouto bese susu ariawo tiri sisauza kito amo tiri amo usasara embo enemi se susari besi ai umbuto pambare hare mandra or numo nua pambare hare mandra ambote embene umbuto pambatora ate embeumbuto pambuja embo amina jo akaremi umbuto pambuja eto simbo uja kito awo akari ra rate simbawo eto kogoto auja kito amore embamo se to fota etp se kura tuja se jige uja pamona amta gota se eto se kura tuja se jige tuja aweto nawo Embo kerembo pamone kerembo ta bowu amore awora mireri osaga beize awo use atuza arufa use - use atuza euwa use - use atuza iji wowoie waire amo kaiketo ifumo jiro amo mie ijege pure mere tuja awo kerembota minem barira angot namo mireri ta joi awo enifo - enifo awo akarira aweto awo nane na mie awo kokoe awo eha iena iji siga masi sawo iji tumo noi no kirem boi keta kebe amora ai miza ambu zoena otoa sisae amora ai miza kizo ena Amore avi ena etore endai awo na me embo sarika pamone sarika angato manata nango peta - peta amo deigi tapa mai hai rere atora eamore emba wowo sisa te misa te namo hakari mihetna anda eto awo embo kerembo pamone kerembo tei jawo rato mane omumba tora kitore imumu tapa am buto - buto hetora umo dibuto wiwizi hetora oa dimbuto miza we kie awa ima sisae ijawora ai miro eto mana mazam be eiza ora pambuto arumbeto aha maha paze inono ehei arumboto mehate ke peni tapa kito ezo ingone angatawo nango meni ehami eto awo mata ke ata ke awo umbaro au ah amburaja ma ambureja awo akarira Ata ke mata ke eawo korere eiza vie keie oh kerembo eiza vie keie amo no nau amo eami kote awo merai awo saza - saza uwe - uwe awo namo sarikara namo jawo tera anga tawe era ate eiza mi kote awo kerembo uro awo notongo pamina awo evei ofe anjamo awo masa tuja urow wune sisa wune umbure awo isua ure overo overo ure embo pamone beta ke ra mane ingetna mane umoro atna angaie amo nango na amore ata ke matake ke awo togo ra etore nango kerembore mana atu ara kora rate nango kerembora atora nango ta se amo nongo - nongo igetora nangota iri pundu amo se masa atuja susu masa atuja ever ofi anja nangota ai amo se susu emi wari kator ra Pamone mangata atuja embo mangata atuja eto mata fo miherare embo ta kerembo wa akari ra kijo awo era ate pamone ta kerembo awo sisara kojo era eam botore kerembo ore awo amote minembari ami juguta awo osaga paziri be ra amta be amore are mimo noha pasim beiza jiwu keiza ondiza orere eiza pegena jagena eiza pondo kando eiza eawo aisira uza awo ata osagare penibe awo miretuja namo mauha amo embo kerembo pamone kerembo enifo amo namo simba wo puena eto eto kona usai atora se ofai atora susu ofai atora se wandi atora Susu wandi atora veto pambuto se wowoi se susu ari avi jamu kote awo be awija kiremi kowo pambamoa uwe awo osaga pembe batora pasimba juoka ijamu kote awo ungo nungoa toto fota ingeni awo akari mihei tiri akari mehei uto akari mehei awo nongo - nongo asimba era rate eiza mi kote awo gou pembe awatora mirerita joi aweto embo pamone ora kerembo ora amta bowu amta osaga awo bembeto eto ne embo tora aweto ifo wo fuza iji wo wuza ke jawo kerembo eve em bawomane seni kajo Nango peta - peta amo haio orate fito fora nango peta - peta amo aire tapa me atora eto aumbuto otofu awo enembe atora embo pamone kerembo itume kito amore eto kogoto simba tora eto kogoto simba oure numo nua isari wateto orom joroie numo nua apasimba inde todo tidiri ae veto eai eve kuroie awa anga tise kasoa awote nawo mireri embo kerembo pamone kerembo amta mireri amita sowoa awo sisa bera sowa sisa era aumbotore nango peta - peta awo degi tapo mai pambato puto fora ke aumbotore mirerita joi awo me kitore mohea meha amta siro pura ata mo kerembo eto mireta amta siro kuro bara atora ami kote mi awo mo wan be ieve eha Eha iji ehami ata ami kote muku uto kose uro amore menemi wuwuto vete endai komboru kuseto awo endai aro awo se suse endai uro umba tora evera nimo numo ujo woi usa aire era rate nohahamo ami nare mireri angareto miretu jusa aumbuto puto watora aweto nawo embo kerembo pamone kerembo amta mireri amita bowu awo samuna bera osaga meme ante kante awo miza nimo amo embo pondo embo ra inderi bari embo ra hande embo ra rate isamu kote wo kerembo uro amo embo mi amu nowo dape amo kote mose nikatora mose nikururo amo mosaga batoa enawo aisi rawone namo wo kuwuto kito iuketo amboi Angata aja amboto umbuto embo be pamone be umoro uwe mie amo iso wasio saumana to iso wasio sau uro amore siro mi mia fu keto ke tuza amore hamawo kerembo uja rade tofo ta siro amore orem buruja je mere puro uja awotore orembari omo namo amo nawawo kikimuwo eawo munem buro mi isuga uja angato aumbara atora eambotore nango meni ehami embo be simbawe ami ame embo beta tirei awo isuwa mana atora embo be pamone be arumbotu miroro amo puwuto amo inderi noro juguna evira umbuto ferim bejo angato mana atora arore masau be orem batora namo mowo fu manda wo inderi mo degato oferim bana ieto amore ke ferim bana amore ke sisiaera embo be emire angato ketora Kitore inderire ama akari be awo ata fomi oga pasimbeto hetora te mane inde tora ke amine enata inderi - inderi ke awo awoto awo ke enifo - enifo amita joi awo ke ferim bari awo embo pamone kerem bota tingeri ari amo suru mane bera ke ato kito amo no ke amo kau atoa ke noa mina amo hande hito ke noa mina ago hande pege ta atora no wasiri re awora no zore awora ate keri inderi awo inderi hare awo no ke amina peikawo aminderi awo mane detuza awuro amo numo me ketoa awo embo kerembo pamone rerembo ta inderi - inderi awo umbara amo inderi amo meni hata inderi Wan jigito pasimbora pasimba meni hata hekai hoa ampuvuto embo be pamone be amta mani etoa mo iji awo miza amo inderi awo inderi ta heka ai miraira inderi monde tuza amo na asanga be awo deto puza namo na be - be ave du tuza na kafen tifena uwe meni ata inderi amta eka ai embo kerembo pamone kerembo amita amo man ketora embo kerembo pamone kerembo amo foto - foto ta inderi - inderi ta gamo amo miza inderi enami or ketuza ate umbuto hio ite amita he gam awuro amindera mo aito atuza amta be amo bere amo akareto eve keto sari safufu aira Inderi amo mo meni ata ekae pasimbea awetore wan dei embo kerembo pamone kerembo simba uwe amo pure usuru mane bera pure usuru mane amo tofo ta imumu togo ta ie amo wan dei ma evekure miresa e eto tofo ta amo umo amo tofo ta umo susu amo mangato mire tuza pure pambatue awo evi derato awo embo kerembo pamone kerembo ito mera wandepe amina meni undemi erato umo nua jene peigeto pambare amori miraira oje namba eto pambari amore miraira ere tore kerembo amta mireri awo kiri atambu keto eawo toto awo pambora ambara bowu tapa ra Aveto kerembo ta bowu au bowu kerembo sumbari am bowu suru manu dera bowu amta joi awo iji viza veiza ami fuza parara embo am bowu amo fora nango embo amo ume embo me menamo bowu fora eh awete nawo donda enifo - enifo amta joi awo ke jawo kerembo amta bowu awo samuna bera keri aurere ra nangota hei everi mireri nangota hei awo oromba - oromba awo mahangat nongo mire tusa amita be eamo tutumo nangota amore kerem bora se nangota mo inge nangota jigetora ehawo se ke gigi mo orereto nose awo numo nua tufi wa atiza ami kote awo se awo no amo ingeni no numu nua atufata Tofa tore umbuto vendei munembau timo ta urou awo deitu fane to mo iru pundo itu fatao ofi avta itu fata awu uro amore orembejo ke jawo ove pazenawo pazira siraone ke nawo ai siraone awo atora kerembo ta miro awo mo tingere awo sundure tuza tingerau sindurow amo ke ingeri awo nou suru mane uja evire etore meni aja em puvuto afija no inderi gena evira au amo ke ingi to umba eiza ke gamo ta ingi furija veto awo tota pamburo Amo inderi amo miro osi remi puvuto jumba tuja awetore embo kerembo pamone kerembota inderi etuwe amore pambuto hamoi jigito awo pai keto au kurou awo noinderi kena evira awo au korona awo kito nau tota kumba tora ata awo ai keai amore imore tefo meijeto owa te eve miza amo numo ke aira oh ingeri ingi kura anda miza amo numo uke aira ea umbuto embo kerembo pamone kerembo ama miga inderi erita degi am puvuto amoi jigito paiketo afiza noinderi he na evira jape noinderi he na evira angate awo - awo ingi kurou awo inderi amo eto ieto eto henangato inderi herire pasimbau sari sau fufu awo indito inono atuzu indoga ama tuza ea aiketora enanata joi amo pondo ra uzuja Rate ove tie miuwe awo ove eruo imbena awo amo kamo desase to indena jou amu kamu da jaseka indena awo tira atuza ame au inderi - inderi ta osaga awo samona be awo umba tuza inderi umbe inde turu amota ota ingenie ama tara asa inderi amo umbuto ofere bafere atusa aveto azira angari ko kerembo awo simbawe amore inderi amita amore umbuto - umbuto hito kowe miro awe inde tuza awo inderi akari inde tuza tota semambo awo amore inderi gekeie ara toputa inderi amo ofera tuza awetore ambufu kerembo eto bowu bari awo samona be eto samona be eto samona bera osaga aimiza amo osaga amo osaga isoko eto isoko osaga mane awo aimiza Iwote mi afora amta hora me eukara amo kerembo amo seni kuruza ama arufota bowu osaga aisari ama afuja aweto mirerita joi awo embo kerembo pamone kerembo amita bowu awa angatora namo kona embo kerembo pamone kerembo ta ke am korona